मछलीन ने नाव इन परकारते चे जेस मोड़ा चे घेरू। तीत्रिय जे दगडम भरजे चे आवे ते। <hesitation> साप न मुणकिन तसी रवे पारण जे तोड़ा की लामबा। <hesitation> न तीखा मुणडान रवे टेटवड़ा न। पहला मुच्चा आवे अलधन खर्या खर्या कवचे तोड़ा। वारसावद लगा दिवासी भासाम कवचे ती सुप्तिवारु। माची खर्या कवहे।